أحس إني من الأشخاص اللي مرة مرة يستمتعون بزيارة المدن التاريخية مثل: روما، واسطنبول بسبب غناها الثقافي، والمعماري ، <hesitation> يستمتع الزوار بجولات المعالم، والأسواق المحلية، وأنا منهم مرة أحب الأسواق الشعبية، أحب الأماكن الأثرية، أحب المدن التاريخية.